ارے میاں ٹریڈیشن کا رول موڈرن سوسائٹی میں ایک دم انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھو ٹریڈیشن مطلب پرانے زمانے سے چلتی آئی ویلیوز، پریکٹس اور جو لوگوں کا کلچر اور آئیڈینٹیٹی کا پارٹ ہے۔ موڈرن لائف فاسٹ ہے، ٹیکنالوجی اور گلوبلائزیشن کے ساتھ سب چینج ہو رہا۔ لیکن ٹریڈیشن انسان کو روٹ یاد دلاتی اور ایک سینس آف بِلانگنگ دیتا۔ جیسے فیسٹیولز، فیملی ریچولز <hesitation> یا کلچرل پریکٹس یا صرف <hesitation> فن یا فارمیلٹیز نہیں، یہ لوگوں کو۔ ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے، ریسپیکٹ اور یونٹی کا فیلنگ دیتے۔ ٹریڈیشن انسان کو ایتھکس اور مورل کمپاس بھی سکھاتا، جیسا آنَسٹی، ریسپیکٹ فار ایلڈرز، شیئرنگ اور پییشنس کا فنڈا۔ لیکن میاں ہر ٹریڈیشن بلائنڈلی فالو نہیں کرنا؛ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا ہارمفل ہو، اس کو چینج یا موڈیفائی کرنا موڈرن سوسائٹی کا پارٹ ہے۔ مطلب بیلنس امپورٹنٹ ہے؛ موڈرن تھنکنگ، ٹریڈیشَنل ویلیوز، اسٹرونگ اور ہیلتھی سوسائٹی۔ ایزی ورڈز میں بولو تو ٹریڈیشن ایک دم روٹ کا گائیڈ اور جی پی ایس ہے۔ لائف فاسٹ ہے یا سلو، ٹریڈیشن انسان کو آئیڈینٹیٹی، کنیکشن اور ویلیو دیتا ہے۔